पढाइ शिक्षा हम्मर समाजके तहनि रिढके हड्डि समान हे जैसे बिना रिढके हड्डिके बिना मनैं चले नाइ सिकत हे उइसने पढाइके बिना मनैं काम सहि ढंगति करे नाइ सिकत हे । समाज निर्माणमे पढाइके बहुत ज्यादा हि भुमिका हे उहिकमारे पढाइ हम्मर समाज ओहके बदलेक तेहना बहुत भारी भुमिका करता । जैसेकि चेतना आउ जागरुकता जगैता, नैतिक <hesitation> वान मुल्य ब्यक्ति बनैता । चरित्रके बिकास करता, समानता, समाबेशिता, आर्थिक बिकास, आत्मानिर्भर, उत्तरदायि बनेक सहयोग करता उहिमारे समाज निर्माणमे पढाइ वा शिक्षाके बहुत भारी भुमिका हे । बिना शिक्षाके मनै आँखि रहल अन्धा है ।